Dakoori, nna saatee warata ňaa woo ňaa nŋa moo fula le soto miŋ ye a loŋ ko wolu lemu nteeroolu ti. doo be karanti noowaŋ, doo wo be senkanti senkaŋ